जूता के नाम ये प्रकार है। स्नीकर्स, लोफर, ऑक्सफ़ोर्ड जूते, मोंक स्ट्रैप जूते। प्लेटफ़ॉर्म शूज़, स्लिंगबैक, स्ट्रैपी सैंडल। टेनिस शू, फ्लैट बॉटम, रैन बूट।